Livi, nakue'e na jnó ye tele á te <noise> livi jinavi ka kunde'ya jnu ijña wa'a taka cablei ya á, nuu lo jnɨi luz á, te laa te kunde'ya jnu ni na jnó ye livi luz kue'e ye cable lo juiji lo ijña jijna ka á, te jnu yɨ'ɨ wa'a nuu ye cable naá, te livi <hesitation> jnu ye jnó ye luz kue'e naá, te laa te na jnó ye tele naá te livi jiniso jnu ye ni na jnói, kolo lujua lo kajla ji'naka lo kunde'ya wa'a jnu ijña wa'a ní.